لو انا مثلا اتسالت ان انا منكنش مضطرة للنوم ولا منكنش مضطرة للوكل مرة تانيي؟ انا نفسي نكون مش مصطرة ان انا ننام تاني. لأن انا مش من محبي النوم قوي. وانا نحب ان انا نكون منتجة ومثمرة في يومي، يكون يومي مليان بالايجابيات حتى لو عملت حاجة واحدة بس مفيدي، وباحب الاكل يعني، انا لو مش هننام هانكل، ول مش هننام هنذاكر ولو مش هننام هندرس، نتصفح، نسمع تليفزيون. فانا منحبش انكون مضطرة للنوم لأن النوم بيحرمني من حاجات كاتير كان نفسي نعملهي.